Ny fomba hitahirizana ny tongolo aloha voalohany indrindra ahaha ho maina tsara izy de avy eo atao amin'ny toerana tsy mando fa manjary maniry izy na lo, ny tongolo gasy kosa a- ahantona amin'ny toerana avo.